والله ودي لو أتحكم في أحلامي. أكثر من أحلام الآخرين .أنا أإحب أكون الشخص اللي يحدد تجربتي وأعيش <hesitation> مغامرة خاصه بي. الاحلام يعني إني اجدر أحقق أهداف وأحلام شخصية. لكن <hesitation> أتلاعب بأحلام الناس ليش.